Muhu abaefor ntentan do dwumadzi na nkͻenyim dɛ ͻyɛ ͻhaw kɛse ma wiadze. Na sɛ wͻma me pɛ dɛ nka minyi dɛm haw yi mfi hͻ a, siantsir a nk - mɛpɛ dɛ meyi dɛm ͻhaw yi efi hͻ nye dɛ, dɛm nyimdzee yi ama mbabun no ayɛ ewifo. Wͻdze - wͻnenam ntentan no do na wowiawia amamfo hͻn sika.